මගේ පරමාදර්ශී රැකියාව තමයි, මට සම්පූර්ණ නිදහසක් ලැබෙන, කෙනෙක් යටතේ නැතුව මගේම කොන්දේසි වලට වැඩ කරන්න ලැබෙන රැකියාවක්. මගේම කාලසටහනකට, මගේ ආශාවන්ට අනුව ව්‍යාපෘති තෝරා ගන්න, අනවශ්‍ය සීමා නැතුව තීරණ ගන්න, එහෙම රැකියාවක මට නිදහස ලැබෙනවා. එතකොට මට පර්යේෂණ කරන එක, ලියන එක, පරිවර්තනය කරන එක, උපදේශනය <hesitation> කරන එක, ඉගැන්වීම් කරන එක වගේ දේවල් ගොඩක් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන් නිසා මට හොඳ ආදායමක් ලබන්නත්, මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. කාර්යාලයකට බැඳිලා නැති නිසා <hesitation> මට ඕනෙම තැනක ඉදන් වැඩ කරන්න පුළුවන්.